बैङ्क भुण्योको एक प्रकारको पैसान‌को कारोवार गद्द्या संस्था हो, जैले पैशासित सम्वन्धित कारोवार हुनाम, लेनदेन हुनान, तै सम्बन्धका सेवा दिन्छ। बैंकले मान्सुन लाइ चाहियाका बेला पैसा जमा गद्द्या सुविधा तसोइ चाहियो वेला रिन निकाल्या सुविधा जसा और सुविधा दिया हुन्छ । जसो एक मान्ससित वढी भया रूप्या बैंकले जमा गरिदिन्या भ्यो, र तै जमा गर्या पैसान मध्ये अर्खा मान्सलाइ रिण चाहियाबेला अथवा कत्ते लगानी गद्दुपड्या वटी उइलाई रिनका माध्यमवढे सहयोग ग‌द्या भयो। ये प्रकारले बैङ्कुनले विभिन्न प्रकारका जुन आर्थिक काम हुनान तिनलाई वढुनाकि लेखा सहयोग गदान।